Miine, dockma nfééni: ndaakati. Ndaakati la nféé. Ndaakati, mu daakadéyi, sa lhiisa yi, ghune dock ghuna nféé. Mu ruune mmiigna, mu ruune mmiigna, biranji-an-imamburama mu la déye jické bhiranji an miigna, dhacka yi di taabhuma siintane, mu ka gwar yi. Ni mu war yi, ni wuuru, mu docka yi daakadéma. Ni-fu-docka yi daakadéma, mu sa lhiisa yi, yungh yungha yi. Mu la yungh yungha yi, sa lhiisa yi.